<hesitation> Ìí mu ɔmi bùwá úwà màa ɔ̀wù, onú wú úni ká ɖìi ùwá màaké fíɔlɛ gbàa àni. Úni sú sã màaɖu ù tè yìlè ókoò. Ubonúwù tè yìlè ókòo. Kíni sú ɔmi fía ni ù fíɔlɛ. Ígbɔké lèe ɔmi fía ni ú fíɔlɛ ɖí, ka ùú ɖo nàa ŋè iku. Ka ù yìifá ígbɔ úni fèɖì ɔku màa úni ɖò nááa ŋè iku yá eɖeɖe lèe awu kòtè ú nyo, ú nàáŋe eɖeɖe lèe awu úni ka ùú do ná zi ayifáà, tè ù nàá zí yifá ú nàá ŋa ùtà ŋà ígbɔ ù fía ni káyi èé ŋa yá éyi nàáa fè yè ití. Kíni sú ú nàá ŋa kayi èé ŋa é ná fè yè ití, blɛ̀ɛ éyi nàa fè yè gàmɔ̀ sú ù nàá ŋa igbɔ úni ŋè eɖeɖe lɔ lèe úni ta ètè ú nà yifá. ìí mu ɔmi ɔ̀tɔŋlú káà, úni ká ɖìi ìnàkpɔ̀ ínìàlã ùwá. Úni ká fìɔ́lɛ gbàa àni, úni sú kaɖi ù wa nàáa to ìlɔ̃, ú nà to ilɔ̃. Ù nàá ni ɔku màa ú no ɖò ákple go ínɛnùbli blɛ̀ɛ fése màa ú na ni, ù tà nià dònìà ákple ba mùù, à nàá fía ni níìlɔ̃ nyòo aɖuù. Ú nàá banìi à vlévlévlé vlé,̀ tè yá kàyi úŋò màaké sò ɖo góò kayi ù gagla nù ánúfu tè ni à wó do awuté ú nà fó tòo nɔ́ɔ̀ku vlévlé màaɖu ɖò ákple te ú nàá kɛ bìsowɛ. Kíni sú úni ká fíɔ́lɛ gbàa ani. Ùwa ínakpɔ̀ ínìàlã búá ká bìà bù nyo bìà bùfíɔ̀lɛ úni sú kayi anikɛ́ <hesitation> kpɔ̀kpɔnìi ikle ìkle nyòo kàyi è de wàáyà kɔà ɛnɛ́ɛ̀, ɔku màaké ɔwɛ mù ni, úni mù ni ikle ɖàa lɛ̀ awu, yá ùfia ni ikle ɛɖi bu de aɖu, ù fíaní wàáyà blɛɛ gámɔ ɛɖi bu siaɖu ú nàá si òoaàɖì bùwà bú no kpi bìà bù fìɔ́lɛ. Yá úni ɖialɔ.

<hesitation> Ì fía ni óɖò lèe búwà ká bù fíɔlɛ. Káèe tè iku màa oɖò lèe bùwá bu, úlã a bàni úni wɔ̀ɔ nukuɔmi, ɔmi ya sà ɖi ámɔ̀fɛ nó jo nòóɖò. Úni ɔmi fè ɔfɛ̀, ɔmi tu àkpòsi, ìí mu ɔku màa bù nòo gó ìgbɔ ùú banìi nɔ̀ɔ́nì. Úni ɔmi tu àkpò yili si múùɖì èle igbɔ kayi ùwá ɖòo gò ba mù ni ámi ú nòo gò. Úni ɔmi tu àkpò si úni ɔmi tu ámàpàɖɛ́ yì si nɔ̀lɔ. Ìɖe ɖɛ́ɛ́ tè búni wa dò ámɔ̀ku ígb úni dò àkpó lɔ bìini, ígbɔ úni cizèe úni yià ɖɛ́ɛ́ ù bì afia iku màa ɛɖi tè ùni sì go àkpò lɔ ɔ̀ɖi. Yá ùú muni ikle nyóo aɖu. Yá úni ká ùfíɔlɛ. ùnibí àni bù tè zi nɔ nàániì. Ìyìzà ɔmi fè ɔfɛ́ fátu áyitabi sòwa ígbɔ únì àlɔ úhla ùwà kóŋ úni ɖi. Úni ì ɖàá banìi àyítabi lɔ ínɛ̀ lèe. Ya ígbɔ ɔmi náka ɛɖí nèe sibìà bìà bù ɖòo nyo ìnùkpomi bìà bù ɖòo nyo ìnùkpomi gbàa àni úni ɔmi wù úwù úni ɔmi wù úwù, úni ɔmi tu wèè <hesitation> úni ɔmi wa ɖàá banìi àyita lɔ ínɛ̀ lèe ìnibí ve ɖɛ́ŋúúú go ínɛ, goso ínɛ̀gùuɖì ígbɔ ìbu fésre sisi, úni únifò go frése <hesitation> àtu íkàtù àyìli li <hesitation> frése ènù èle nàa yámì danyo ígbɔké ɔmi ɖàá banìi <hesitation> àyítabi lɔ ányi èle, ígbɔ úni gàké káèèté ú ná mì wàa òwo ɖò ɖòmìí tè yá ílɔ̀ lèe nyòoà ni àà kàyi ínɛ̀nù zàyi bàáa go ɔkuaba ká òɖòɖò úni sú elí ɛɖí ɖí sú bùwá kpí bìàbù fíɔ́lɛ, bùwá kpí bù fíɔ́lɛ. <hesitation>